<hesitation> Raha fotôgna andehanagna amin'ny ville matetiky; matetiky telo lera isan-kerin'andro akeo: latsinainy zao ndraiky <hesitation> lera raiky akany, dia avy akeo koa atalata ,talata zao ndraiky malagny lera raiky koa, de zoma koa aho kara zegny koa dia igny zany ilay mahatonga telo lera <noise>